Mborera vashere nukhutekha shikhuria kuvee vaniu, khutekhere shikuria avundi ali halai, khukhara vachafu tawe, kwogize vindu vyeru vive virai vive, viniu, rwakhuzanga khufegha nuhwikhala amaiga, amaiga ao avee alai kuvee kwelo, vvindu vya khutegheraku vive virai, vive viniu shikhuria, shive shirai, shire shiu, shichira nureki shikuria shikhari shirai tawe, shikuria shiri shitamanu, shigundu, wanyole, vulwale, ulanyola mbiri gwo nimurai ta, inda irakhuluma, ulazia muchoo isayosli, shichira uvire shikhulia shiri shichafu, shichirautekere kushindu shichira shichafu uwogize vindu mba, ulombi amaiga mba, udekhi shikhuria vulai mba, ulombi shikhulia shikari shilai tawe, ulombi khari vusafi tawe, ougize vindu mba, khari uweiyii amaiga tawe, kharishifuria shutekhere nishichafu, uogize kifuria tawe, lurire shikhuria yesho inda ilakuluma muraamu magura manyighi, ulanyola vulwale, shikhuria shenga udekhu na magura gari za malai malekhano, uvuve kanakhu magura manyighi tawe, shikhulia shenyanga uvule kudekha ni ijumbi inyikhi tawe, shikhulia shenyanga shivee shikhulia shilai, shikhulia shisafi nuria uhulila urizanga shikhulia shiri shirai, nyarakhu ifundi inyingi niruri uononya lafya. Vulamu vwa mbiri gwogwo, shichira naria shiwuria. shirinijumbi inyishi umaunyore ungori ipuresha. unyoli vulwale vuli vunyishi. unyoli vulwale vuli vutamanu naruzwa nuchanga shukuria shosho ulombenge. uvezenge nuvulamu rwa khulomba shukuria. uu uriraa avee asafi. rindu viuriraa vivee safi uogizee, hango hoho mazingira ga urombenamu shukuria gavee malai hauromberanga, haudehora havee asafi, mwehe mujikoni mugase, nivanikupangusa ubanguse mujikoni mugase urombe vindu vigase, uogize vindu vigase, vionga kumbasu. nivanivindu vyakubangusa urike mukarari uvee ne vindu vya kubangusa uvee no haulo ya kubangusira navika mukavati nwariaenya kudewa vindu niviniu. vindu nivijai yawuirawanya nyasaye khularaza randu ralai khundi shikulwala ta. khandi shukwanyola vulwale sayosi ta. shikwakahira zisendi musirirari kwakalwala tu, nyasaye arakurinda, arakuyanza. sichira khunyi khandi kwayanza nyasaye kuriraa kavindu virai.